Noo gyinꞌ bich, no komin, no <hesitation> bza kich, zan gasj, xobə, <hesitation> no gakə <hesitation> ni naz zidyin chaꞌ chaloguet, no gakə <hesitation> bzaa- bzabay, no gakə ajonjolí, no gakə mode rzalaba pimient, kulaa este komin yaax ne kon no gak mode gawraba este yinꞌ wajiy, yinꞌ kolori, gulaa <hesitation> yinꞌ-yinꞌ bich, yinꞌ chile anch, wlaa no gak modə goroba este <hesitation> rroa arroz, xoo bzakich na kon bzan gass, na kon bzaa bay.